Pues jayëp muk wi'inpedëp wi'inkasëp ora të këx wi'inpednë manytë je'e mukanë të je'e wat's këx pada'a të këx wi'inpodnë këx wi'inpednë wi'inkat'snë mich nëjuewam manytë je'e mukanë.